Tsy miteniteny enao androany fa otrany nangina be, misy olana angaha? Sa misy zavatra mampalahelo anao? Sa tezitra indray enao io? Sa mbola noana tsy nisakafo maraina ?Inona moa ny olana? Mba mitenena fa hafahafa be ange ny mahita anao tsy miteny e. Enao ilay sarika sy mahita tenenina lava isan'andro iny lasa tsy miteny. Fa misy inona hoa?